कौस्त कलम बसेन <hesitation> खुसि मन <hesitation> हगौन हैअ। <hesitation> हन थन्ग ब कौस्त कलम बसेन खुसि थन हैअ। <hesitation> हिन्तु मएव केत्र हैअ बजन हने। <hesitation> छ्हनि ब कौस्त कलम <hesitation> बसेन फुएश मन फुएश मन् बसेन। जन लग बोस्तु बैने बैने हैअ। <hesitation> हरो बेकर्क जुगे खलमन हैअ। मन्जि सस्य <hesitation> खुसि थन हैअ। भिनि बिफुर्क बर बैने बैने बब हैअ। हिन्तु अगम् जन लिन्ग बब। <hesitation> कौस्त कलम केति <hesitation> खलमन बब। कौस्त कलम बसेन फुएश थन हैअ। <hesitation> हिन्त् मने त <hesitation> रिघ्त् नुअ। हिन्तु <hesitation> बर कौस्त कलम बसेन ब मन्जि सस्य हप्प्य् ब खुसि थन हगौन।